No kekahi <hesitation> mea kuke ma kekahi hale ʻaina keu a ka maikaʻi ʻo nā mākau e pono ai ʻo ia ʻo ka mea nui ʻo ia hoʻi ka mākau launa kanaka. A ʻo ia mākau he mākau ma waho aku o ka hiki ke kuke hoʻomoʻa hoʻomākaukau i ka meaʻai. No leila, pono e hiki ke launa kanaka. Pono ʻo ia launa maikaʻi a loaʻa ka pilina maikaʻi me kona mau mea kuke i loko o kona hale kuke.